Ah! De recente seo andada in Sicilia. In Sicilia seo andada cun, de connada mia a Siracusa. E m'anta fattu girai tottu sa Sicilia, chi m'è pracchidu meda. U bellu logu! Poi seo andada a Capri. Seo andada <hesitation> e a logoso meda. Milano, a Genova e tottu bella s'Italia. Però sa Sardegna no. Non da cambiu po perunnu logu.